wǝ nǝ nǝ́ǝ pɨ kanyɩŋ mɨŋ náa lɔ pɨ láa lɔ mɨ wɔɔ kanyɩŋ kɨ pɨ fɨ ǝfǝɨtuiyǝ kiŋtiŋti pɨ po koonu mɨ pomɛyǝ. Pu fuu anyaŋyǝ kiŋtikiŋti kiŋti kiŋti pɨ pɨmɨ yurǝ sɩsɩɛrɩ kɨ pɨ ri wɨcɛkpǝ rɨ mɨ yupɨrǝ la fɛɛwǝ kanyɩŋ pɨla caa ekeriyǝ, ǝfǝŋtuiyǝ ya nya rɨ fɛ dielɔrɨwe lǝ mǝrǝ. kɨ ya wʊrʊ lo yo la wʊrʊ sɩsɩɛrɩ rɨ yupɨrɨwe la fɛɛ sɩsɩɛrɩ kanyɩŋ na cɛ ne kpii otui sɩsɩɛrɩ mɨŋ kpii wǝ ŋ cɛkɛlɛ mɨŋ kpii wǝ ŋ ɖu mɨŋ kpii wǝ ŋ fii kɨ pɨŋ ca ǝpɨŋyǝ pɨŋ kumɨ mɨ mɨŋ yorɨko mɨŋ yorɨko kɨ wɨri rɨ wǝ nǝ pɨ kanyɩŋ mɨŋ pɨ lǝ́ǝ pɨ mɨ yurǝ rɨ mɨ nuŋcaarǝ wǝǝ Vǝnɨŋ pɨle yee we la kɨma wɔɔ kɨpǝ fɨmɨ pɨ ko fiaha lǝtǝpǝ selǝtǝpǝ lǝkpǝŋ jiɖuɖu le enyipɨwe lǝkpǝŋ rɨ mɛriyǝ. Kanyɩŋ pɨlo komɨmɨ rɨ fiwe ŋke yee mɨ marɩasɩ civiliyǝ sɩsɩɛrɩ kanyɩŋ lɔrɩ wǝ neh fi ŋko kanyɩŋ mɨ dielɔrɨsa pɨle yeewɨ rɨ Togo lǝ tɨŋtǝmumuŋwe pɨ lóo pwo Lomeyǝ kǝ ɖo ŋ ri rɨ Togotǝpiyǝ kɨ pɨ lɔmɨ rɨ lome le civilɨye kanyɩŋ kɨlo ko wǝ pɨle ke yee otuiye rɨ mɛriye pɨla lɛ wɔɔ, kǝ ye comɨko otɛlɩ <hesitation> fɛwe pɨ láa ca pɨŋ lɔ ǝsǝǝpǝ sɩsɩɛrɩ kɨ la ka wʊrʊ kɨ le ri kanyɩŋ pɨle yee gato de marɩasɩ sa pɨlǝ tɨnɨ mɨ. kɨ ya ye yɨ ri le yee otuiyǝ <hesitation> asɛ kanyɩŋ mɨ nuŋcaarǝ lǝ kiŋtiŋ kɨŋ kpe mǝtɨŋpǝ ŋ kpe enyipǝ ŋ kpe menyicipǝ pɨ pǝ kɨle pe ri kɨlo ŋuŋ kɨla wʊrʊ kɨ ŋ cɛ ŋ kpii kɨkpakǝ fwanyɩŋ kɨ pɨ filɨme mɨ ŋ yee kasɛtɩ ŋ tɨnɨ amaa ŋ kpii rɨ kɨleyǝ mɨŋ yɩrɩ jimɨŋji kanyiŋ vǝnɨŋ yeeri yoŋuŋ yaalɛ mɨŋkɔwe kɨ le ci otɛlɩ lǝ̌ mɨ mɨnuŋyǝ kɨla wʊrʊ sɩsɩɛrɩ kɨla nya faawǝ rɨ wɨla kɨma kǝ ŋ ri rɨ sʊmatǝyǝ náa sʊma worokoe wɔɔ kɨ pasɨtɔpɨwe pɨtɨpɨ pa yɨralǝ rɨ cɔcɩyǝ kɨ lecieyee cɔcɩɩ lanɛŋ marɩasɩ yee kiŋtiŋ we paa oo kanyɩŋ lɔrɩ lǝ mǝrǝ wǝ neh fi ŋ siri pɨ ko yɨkǝ sǝ ofotopǝ pɨ yeelǝ videwo la wʊrʊ le yee bizu pɨsa lǝ sǝ ofotopǝ sɩsɩɛrɩ rɨ fɛsǝfotoceceepǝ rɨ lome lafɛ kiŋtikiŋtiyǝ vǝnɨŋ yorurɨwe kele capa ya rɨ cɔcɩyǝ yoyo pɨyɩralǝ sɩsɩɛrɩ ya wʊrʊ. vǝnɨŋ yaamlɛ kʊra. kanyɩŋ kǝ ya kpa marɩasɩ ye kɨtɨrɨ kɨ yomɨko kanyɩŋ ya kpaka lě biye daviyɔŋɛ ya tɛlɩ arɨ boronigɨŋɖǝ oo nuŋcaarǝ nya nǝ́ǝ pɨ ŋ pa lɔ pa. <hesitation> nǝ nǝ́ǝ pɨ pɨ lɔ mɨ pa hɨŋ hɨŋ kanyɩŋ yaka wʊrʊ rɨ boronigɨŋɖǝ sɩsɩɛrɩ mɨ nuŋcaarǝ kanyɩŋ ǝrɨkǝ kpɨlo ya pɨ láa nyɩŋ mɨ rɨ afɛmafɛɛ wɨ ri wǝ nya nǝ́ǝ pɨ oo.